Reto aby ñy karazan-tsatroke noho ñy fampiasa ñ'azy: -Ñy satroky fiarova, <ptoa>ampiasa aminy ñy inzeñiera lafa mamboatsy traño; -Ñy satroky mahafatifate ampiasa aminy ñy fety; -Satroky soa fitafy, ampiasa aminy ñy kolotsay; -Satroky miaraky aminy ñy ove, ampiasa aminy ñy fanatanjaha-tena.